Yo mine la réti dékdi ka gnodiou, dékdi ka djéna kaye nini parce que mine tibé djéna, tibé djéna lé go douboune régui réti gnodiou dantane dékdi djéna, dékdi djéna sanfani parce que djéna fou sanfi horéma di bane go yédi douboune biti kama, go rotou titane sime titane, go bidini titane yadi régui réti idantne. Ga djéna horéma djike nani dika kousouma sa do boura foune dika nirome, dika koumoma, asa foure dika koumoma, asa foure dika koumoma fo a siti bima, asiti bima fo irétanfo dékdi nro souwéma dékdi nro lasini woma, irétanfo toudou ido nédi nélé mo yongou, nédi nélé mo yongou idi yo fou yéye. Go baye isa rétanfo dékdi souwéma ilasini woma, ido béna mo dongou gnéné titane di fou koumoma, béna ribe ma, béna ribe ma koune souwéma ilasitine gou wome, woma, béna ribe ma, di béna dénéye bari béna ribe ma kouné fé toudou, koune nima gnéné mo kotou ila rémétimo, béne ribe koune né alasi, ikaye dika sasima foune béne koune bi déti, bi koune béne koune roumouni ni irégui, aprés <hesitation> fou horéghoune isado mo régui kanré bane béne si dé ghounné asa kanré béne si dé. Isounsé sounsé irétanfo toudou dékdi souwéma ilasitini kodouma, nangama a yongouni ni, ayongouni wili taghi rare di soune ghounné a yongou, ghounné yongou <hesitation> pour iwane kane ghounné yongou, ghounné a boure fo sasima, ka sasoma isa bour mi nan iwili taghi thine, taghi sogoune kagama ghounou mine kaye ka kanratine wana fo wima foure, wima yongougoni ghounne wighoune foure isame ka sasi fougama isa gnébé gouil thine né gnébé nan. Wi koulama isame gouildjinalé ignébé isintarine fou midima idougtou idingui thine lé tountame, fou midima idoutou, midi wama sighine ka niguima nogouwo nanguima nangui, nro ro souwéma nanguima lé mo noke nro ro souwéma hanni boune mola noke kougne déma bari nanguima foune gnama kouguatini dé nanguima lé ka koumoma nokougo inoke ka bangama inoke, nanguima bi noke nini idougtou ignébé ignébé gouilma déti fo gouildjina isa gnénami ka ka kousoune fougane, ikadi kontiné gnébe nan, kine dane ka niroma téke mi nadjé fo ka kombroma, ka kombroma boughe ma, ka kombroma mati. Ka niguine kouméne, ka sasi kouméne wo bodone téke mi fou ka sousoune fougama kine ka gnébé kine ka gnébé kine idi foutou wo gnéma, bi gnébé ni ni kine dane idéye fou midima ghouté yadi isa kounou bi yadi kounini ni mine sa birane nan dika sig-ma yama birani ni foune fé di kado fa badati soumani thine, badati soumani thine parce que nro ro souwéma ni mo kaye djéna mo sighe foulama téke moni wo bodone tou gnama kouname dé téde sousoune la birame di modo ka sighe foulouma founé sa birame di kado fou foune badati soumana thine parce que nima bounta simranani di niroma titane wo gnata wo raghanani tou, wo gnata wo raghanani wo bodone tou bertamo nan parce que ma bounta simranani titane di niroma tibate, ghounné bigué tétoma ni téke moni wo bodone tou wo kounou a sousouma birame titane, ka sighe foulama sa birame nan di kado fa badati soumana thine, foune dane sa kounou, ghou horé ghoune dane boughoune dane simranani di niroma bélé nro souwéma nro doké.